أكون سعيدة عندما أتحدث عن السفر، فأنا أحب مشاركة تجاربي في أماكن جديدة ،والثقافات المختلفة اللي اكتشفها في كل رحلة تكون لها ذكريات جميلة ،وتعلمت منها أشياء جديدة ،كمان إنه أحب أتحدث عن الهوايات مثل الرسم ،أو القراءة وهالموضوعات دائما تخليني أشعر بالحماس والسعادة.